Karazagna voan-javatra: tsaramaso, antsôtro regny, ery black yes i, tsiasisa, <noise> voantsorôko, avy eo ry vo- ka- voanjobory regny, kabaro, avy eo soja koa.